Wéya eeeuhh <noise> ogana gni télé déja bon a lage de sizan sétan, angana gni télé lécolou ŋa an mpabana nthiotoundini sinŋa passkeu lécolou ndo yér nakhane éuuh sétte kilométra odo bakél nakha, nga débé bé yér wathia, ado bakél nakhani sétte wi kilométre par la, donc an mpabe na nthiotoundi sinŋa ana ndéni, wala euuuhh guili angana khoro, angana khoto angana kigné wite neuvan, oyiméni yantélé wikénde ni ŋa orini tiyabou wa ogana gni télé ote o groupe gnan ntélé o fofossou ga bakéli lécolou nŋa bon angana ri wikénde nŋa ossouwa nkéfini, ona daga domé lénk lélé ŋa, éé séta dire dimasse soire, ona daga pour nanthi nandaga lécolou na ndaga lécolou ŋa lundi matin. Wala donc débou kou kha ogana gni kéréné, kate euuhhh par exemple mouritani, éuuuh fourou gna no makha koun mpourou, oz ééeeh goundou nko gna nkéfini, iga fourou nŋe iga kotiséné mé nakhanŋa, iga fourou nkhobono, wala éeuuh kounda sou di fouré gnane, kén nŋwakhati oni soumbana, motoro ntéy. Awa eeeh kassou ga yéré, ka kén nŋakhati kassou ga yéré, éuuh débou lémou kou, ahh guéb guébé si gnani makha, sini ŋo makha ééét forou wathia, féré gna nguébéni, si ké ma si ma gobo wathia, féré gna guébéni, forou kou kha igolignanŋa téye sérétti gna. Séréttini kou iy tél gouné, inada ga sole kouti, iy télé yilé ŋwoutou, iyeu iye golignanŋa tiya dale, donc géin ngueu ndifférence gna nthigui euuh gani nkhalé ado wathia inta bana, gani ébeu mékhénthi, ŋa lémounou yogoni makha, koubé fankama lémou mékhénthiŋi makha pour iga khar kén nkha igana khoto, igana kigné neuf dizan, kha sinon béin ossou tél fabani gnagno déné lécolou ŋa, <hesitation> hakhati bé otougounou nguéni kén gnani. Wéy kén ŋwakhati angana gni dakar ya paréxemple, okou nkéna wi kolométre de bakel, wala anda woto ŋoutou, déja yéré oubien an mpaba na ndéni sinŋa, oubien an na sin nŋwoutou an gnimé angana gna mouli ana voyagé kat dakar ana daga bakél angana daga bakél ya ina woto ŋa nonŋa euuhh wote khoré gnani, araga sér guébé woutou, ina kha déni kidira inda kha déni kidira, khana train nŋwoutou, train bé ga guili bamako, ay rini éeeuh kidira ya ana sigui nonŋa ay ayeu lér mouma gnane nonŋa khassoussou na ro khassouna kha mokh gomoundi, khana diambandi, khana daga kata kidirani yane dé kata euuh tambacounda, kata kaolack, kata dakar. Bon mé aya o moyen douzeur de temps gnane noŋa éuuh lérni tamou do filo ay gnana kiléŋa. Donc euuhh khari hakhatini, un sur trois gnani ga rini kidira ya, khana embarqué khana daga, khagana gni diofné nonŋa ma khoumbéné sokhoba, éuuh douzeur de temps sa fé ahh guébé gnani. Wala kha ganagni diofé dakar kéta, ba bané sou na dagui i diatiguiranŋa, eiin ama nowo ama nowo kén nŋhakhati bon ossaran sér béni ga guili mali, ina waga ni mpaga, sér béni ga rini sénégali ya sénégal kha nokhonŋa épi nokhou sou ina ti a sikiya, aray siki kidira awe ogana ro, ana daga sigui tamba, ona dangui ana daga sigui kaolack ona dangui ana ri éuuuhh thiés ni ya, ay bakka ti koussouwa oune koussou soro gna gnankhana iga ségué ina yankha ina ségué, ando soro, soro na ro train nokhonŋa, andi ganta bana, éuuh ana douwa korossini, wala yogonikha rona nanti, namm iga féyini bané, éuuh wala sé pénible, sé amokho nkhoté gnani, a khoté gnani, wala voyage nkhoté gnani kén ŋwakhati. Wéy gani ntéréndé nŋa, oga train ŋwoutou, ana nthioulfanda gna débérini, ana nthioulfanda gna débérini, soulfanda ni ya béin ana souwa ina sélinŋé nthiora danŋa, ina ro bolou nŋa ina ane koubér léy, anaro ana siti, anda na daga, anganakigné train ŋa, bon soronŋa guile ti mali iga rini train ké nokhŋa, igana diofé, ogana, okou gana embarqué euuh kidira ya, ona diambandi, ké yiga hakhati ngana dioffé, fossou ni bolou nŋwoutou ana yigué, yogoniy yankhana ina daga mbourou nkhobo, yogoniy yankhana iga télé dji khobé, anagni ando kéma voyagé, bon mé euuh a mokho nkhoté gnani, épi yoggono kha ogana dioffé, di nokhou ni béni train nga sikiya, éuuh yite rémounŋa khobéne nonŋa kom banane ni, kom fo guébé des pommes des bananes, des éuuhh oranges afe aguéb guéb guébé gnani iga ahh gagana do féyénŋa, ado mame ké tiga barbakha ni, séréssou alaya féy passkeu, agana sigui débéssou, mangar heur ni gna nonŋa kégnan nthigui dayeur aga umm lér ni tamou do filo gnana kilénŋa, wala donc euuh kato ga dioféné dakar ya doulé nte séré ragana passkeu ado khalssi gnan ntélé, an gniguéné kilé ké téla. Okou kha béni oga <hesitation> déb train ké ga sikiya. Iiiii kha biréné ti kén mokhoya passkeu iray assoussou préparéné kate trin nga rini, trin ngana ri i wourounou do batén ŋa okhaywourounou do o yigandou mbaté nŋa, kén nŋakhati ké koundou gnani. Wathia sépap assou inta bana, wathia ana euuh woto gna woutou anaro an sissézeu, sisse séteur de temps éée ay diofé dakar, kéya alay yiguéné kilénŋa évidama woto ngana guir yéré wathia agana gni télé a bakati wouroussoguiya anda gni télé, bon onda kigné touba, kilé ké dononŋa, yiga rokhonŋa nonŋa khana sigui ta bané khanasse yéli sali hakhéti nga kigné khana sali, kharay yiguéné kén ŋwakhati aprés anda diambandi ma dakar, wala kén ŋwakhati do wathia nte bana.